शाकाहारी अहार से पर्याप्त प्रोटीन लेण का वास्ता यु बातो कु ध्यान रखयूँ चेंदु कि हम कई सारा प्रोटीन स्रोतो कु भोजन ग्रहण करो, फलियां साबुत अनाज फल हरी सब्जी चिया बीज ओमेगा तीन प्रोटीन से भरपूर होदिन।